Haiwan ge ena bato yo sodabi madihutu ge nyinga yali, gatebe kaso, a kaso ge se ngone piara ena mote kene sodo lamo ge, kage ena yo jaga ngone bahaya, mansia nakal ngone en yo ngamo, se dode ona, ngone reke me ena so mote duka yali. dadi kaso ge ma sema ma nyinga yali